Zero, moins un, moins deux, moins trois, moins quatre, moins cinq, moins six, moins septy, moins huity, moins neufo, moins dix.